Tar gogak, tar go bap, tar go kwan, tar go fir, tar go pet, tar go pimi, tar go pobap, tar go pokun. tar go pofar, tar go sar, tar go sar po gak. tar go sar po bap.